Re wa xamiiy mi kineluul chjaay kiq b'an <hesitation> preparar jun nmlob' mlob' ruk' knaq' ruk' <hesitation> ruju, ruju pikaant jun iik are'wa' kirb'an wu alimentación kiryaa wu rpunto final wu iik pur para xtiktiij ju wena alimentación i kuando kinb'an preparar qe kaldito rech ak' kin ya'qaaj sk'ej kinya'qaaj silandro kinyaqaaj njel wu arroz y un kaldito bien ki' lo ke es riko.